ستاسو ګاونډيان لېوني دي! ته پوهېږې چې هغوی ماته څه وویل؟ هغوی خو تل همداسې عجیبه خبرې کوي، دا یې عادت دی. ته خو راته ووایه، هغوی دا ځل څه ویلې دي؟ زه به درسره یم، که هر څه وي، یوځای به یې حل کړو. خو ته مه غوسه کېږه، هغوی ته هم عقل نه دی پاتې.